Haiwan yang ngori lila ena si goyom, anggena ge haiwan nguti ma ngofa riha-riha ge, ngori jau ena bolo hoda ena ge, ngori bada raka coma goyom